Bellin fonzi ghe n'é de mille tipi, ma mille in davei, anche se in scî banchi di mercoei se treuva sempre e solo quelli dötrei, i porcin, i galletti, i òvoli e trombette. Se ghe fa o tocco pe-a pasta, se fan a-o forno e anche friti.